أحب أسمي، أحب أحتفظ بأسمي الأول، لأن أسمي وهو جزء من هويتي ومن تاريخي، ما أحس إنه يحتاج أي تغيير <hesitation> إذا فكرت أغير أحب إني أشوف التجربة جبل يعني.